صحيح كل ما يكبر الإنسان كل تولي حياة متاعو متعقدة أكثر وتولي صعيبة أكثر، تكثر مسؤولياتو. تكثر <hesitation> الحاجات لي بدا مشغول بيها، يكثر التخمام متاعو كان عمل عايلة يولي <hesitation> يخمم في صغارو في المستقبل نتاعهم، حتى كيما يعرفش يعني ديما كل وين تقدم في العمر وكل وين تكبر المسؤولية وكل وين تعقد الحياة أكثر.